راح اختار زر لايقاف الزمن تخيل انك تقدر توقف الزمن وقت ما تحتاج عشان تاخذ استراحة او تفكر بشكل اعمق جبل اتخاز قرارات هذا بيعطيني مساحة اكبر للتحكم بالامور والانجاز فى وقت اقل